Ha yukua chinja <hesitation> ha yukua chinjá nja njat nda'a na'ó nda niño xa'a ma'a, ma'a ma'a mativinjí yuu kua njua atiñon refrijerador ndanayo ndeí yuu iin, iin nja vixhí iin ndena'a iin nuña kote nayo'ó xau mativí yuu kua va'año.